Rhinos kunen innini gaf isa wonin itoo dib yede yani lafan qoota inaman woranani yani ak yani security ati yani gaf isa sun innin ufin protector dubatan dib yede siworana dandee yani woatin it duft aminen dib yede yani badafa kulli ufdura gurani won birrian yani uf qarqarani dum innamanen hinworanani woatin it duftet ak silaha tumietan.